<hesitation> ley laawi ɗi nii, restoranŋaaji e nokkuuji ñaamirɗi. Ana woodi aɗa waawi ngarde ɗoo ñaama, walla so tawi won ko woni e jungo maa duu ñaame. Nii ni woni no ngaɗtaa ka, <hesitation> so keɓaa dabere e ñaandu maaɗa. <hesitation> Ko ɓuri yaafude kaa, ɗun kaa so tawii aɗe waawi ñaande sella.